Eia kekahi mau mea hoʻokani me ka lima ʻano paʻa iaʻu. Ka pahu, ka ipu, ka ipu heke, ka ʻiliʻili, ke kāʻekeʻeke, ka pūʻili, ka ʻohe hano ihu, ʻoia nā Hawaiʻi a eia kekahi ma ka ʻāina ʻē. ʻOia ka Bongos, congas, ka pele, ka lāʻau. ʻOia wale kekahi o nā mea hoʻokani me ka lima.